Raha amin'ny facebook zany, indroa foana zaho mijery anatin'ny andro raiky, maraina eo amin'ny trentre minutes eo, de ny hariva iny mo ko tsy raha haiky fa zisky zaho matory fa mety hoe une heure de temps karaha io zaho mijery azy.